اكثر شي رومانسي شفته هو انه هذول الكبار بالعمر من يعني على كبر ويظلون يطلعون سوى ويظلون يطلعون مطاعم حتى يعني مرات حفلات جنت اشوف كبار بالعمر يظلون سوى فحلو يعني واحد على كبر يظل مع شريك حياته هيج